Ah sakafo ara-tantara besiky i ande hivelany igny zany karakarazana paty, paty manko paty baka paty heky zao spaghetti ndreky macaroni fô le izy paty hafa regny misy misy paty transparent igny zao tiako andramagna de avake koa kara ataon'ireo pays eropeen zao surtout fihinana pizza le tegna kara ataonzany rabe pizza baka le olo noho ny le môfo le môfo matevigny igny le tiako.